عصير الغذائي خاصة الموز ، نحط الحليب وتحط الموز ، الحليب والموز ، وشوية هكا تحط علبة ياغورت طبيعي ، وماء الزهر والا عطرجية ، تحطهم في الخلاط يتعصروا مع بعضهم من بعد تشرب